Dedei na wo dei rewok malewo kapa rewek ma wuut wean ta asin peindon tu dei rewek me wuut wo dedeina tii toro tumang ure makat pira ari dua hari kapa tedu taan dedeina keweiten yaai pakoa nera u dedeina un toro tumang lako ure tu wean ta asin asin nanta tu. penon tu tumang ure nitu pasi wonta we se tua pe puna wo mai taan keweiten pawe mokan witung kulkas jadi u dedeina ti tou witung kulkas pendon tu tumang ure nuni tu pato wan ta um pakanen ta peindon kita dei susu nendo kita tumeles. tumeles peen, tumeles werisa tumeles te mantes keweiten yaai gampang o rimae nana no kulkas kita patowan um paka nen ta jadi sedap o rimae kaadaan keweiten yaai saibanding lako ngkeadaan tempo dulu se tua tua ta dulu